Fi yom minal ayyam fiya ri, alhemin di jaat, haw annas ankharo bikan biwajju kula ma biʼarfu ha mash tuwalil bahar kan, bishifu lom markaba min baʼied kabeere ha muwajjiye tuwalim haw jayye, annas galo ke jaro mine kula bidor illa inshi.